No gny resaky bonbons gn'asia resaky no a madagasikara eto, da misy karazany maro izy io: misy gny pecto, misy gny bonbons caramel regny somary minday chocolat, misy gny bonbons joke, ah misy avao koa bonbons sucettes nonononona avao regny, ino koa zany gny bonbons mety misy an. Ah izay sy zay gny bonbons. <glitch>fa gn'agnarany aminay a madagasikara aty. Andafy agny angamba ataoko bonbons avao koa gny kitkat. Fa tsy fantako aloha.